Neɗɗo fof ene jogii darnde mun e renndo. Neɗɗo fof so waɗi ko foti waɗde tan, renndo welan, renndo yuɓɓa. Renndo kadi waɗi tan ko yimɓe, so mone fof waɗaani ko foti waɗde ko tan renndo feewataa. Firti noon ko mone fof ene jogii darnde mun, nafoore mun e renndo. Mone fof e ko tagira, mone fof ko foti feewnude.